كنفضل نكون عالق فجزيرة بحدي على انني نكون مع العدو ديالي حيت العدو ديالي اكيد اي فرصة غيلقاها غيحاول يحطمني اما الا كنت بوحدي فغادي نقلب على طريقة باش نخرج سالمة من ديك الغابة و نحمي راسي من اي شر و اكيد غنلقا شي واحد وعاونوني باش نخرج اما الا كان معايا العدو ديالي فأكيد غادي يحاول يقتلني و لا يأديني